عشان تسوي حساب بريد إلكتروني لازم تتبع الخطوات، أول شي أدخل على موقع جوجل من جوالك أو الكمبيوتر، وبعدين ابحث عن كلمة إنشاء حساب جي ميل، راح يطلع لك صفحة اكتب فيها اسمك وتاريخ ميلادك وجنسك، بعد كدا اختار اسم حلو عشان يكون اسم حسابك وكلمة سر قوية عشان ما حد يدخل حسابك، راح يطلب منك رقم جوالك عشان يرسل لك كود تأكيد، أدخل الكود إللي وصل جوالك في المكان المخصص وبكده تكون سويت حساب جاهز.